Loli toe li shi nduingusha kwasababu ukalifundisha lemanyama ndungusha likaka hungisha utakwere ngahao ngasha vu mndwa litemeshwa lika boma likoshke bomoka manya kwetye mndwa shafaa twa mbaringi na umbere ukai eee kam memanya tungushadji shanduruve umoni wai ye kwivile tangu ilek boree. ukafundisha ndungusha ye manya ndungusha hata ulinde ni kama ho hushinduka kama naye ikaweiye itingma kusahau kuliakte ukaminga cho ukaviksau kuliwoka. ukaveto ukavie kaina lakini mburu etea akili vo. mburu tae akili vo kwasababu yuko taeshi shi shwavo iling lening leni na kingile ni baka. baka yetae akili maana ake ukai ye ana rai kwakuyandu yeshinda yera kwakioundu ndungushe ikashika shika rokoku nduv nzchato yeshinda ikave neliya kwa ngashairi lia sehontu yakorefu ikafuma marir yefuma yeshin